வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரத்தைப் பாதுகாத்தல். கலைப்பொருட்களைப் பாதுகாத்தல, அருங்காட்சியகங்கள் வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார கலைப்பொருட்களின் பாதுகாவலர்களாக செயல்பட்டு எதிர்கால சந்ததியினருக்காக அவற்றைப் பாதுகாக்கின்றன. பண்டைய கருவிகள், கலைப்படைப்புகள் மற்றும் கலாச்சார நினைவுச்சின்னங்கள் போன்ற பொருட்கள் இதில் அடங்கும். கடந்த காலத்தை ஆவணப்படுத்துதல் அவை கடந்த காலத்தை ஆவணப்படுத்துகின்றன, மனித வரலாறு, நாகரிகங்கள் மற்றும் கலாச்சார பரிணாமம் ஆகியவற்றின் உறுதியான பதிவை வழங்குகின்றன.